. Moinikorefia níñasoġupiawa, aminiġaɭie muśe efiekuem, aihaŋuġaźoeaḃaan, nisisu, ninamukiśu nísie aḃaan níḃeniġaren nixaenehõõs. Mombuiniġaɭo aihaŋuġaɭo timi waneɭoyami nifiẽhe, arelamukiśu nixaemeŋawaźu, níhuyen. Meiɭeruefia dúlu dúlu ahaŋuġadiamo.

Namoini moo kaña efia, moo dépi niġupapa monuito. Efia afiamiġaɭo doregres, emieŋesa eimitimi dorefieku, dõk dóo áminisie mukiśu, áminisie mukiśu nigardee mereḃuenamin, erexaźen. Moimiġaɭo síamiñaene, dónedoḃaan, nina mukiśu moṗam nísie, aḃaan niɭẽe. Díi aihaŋueġaña mem yaŝeŋ; erexaźen, mimuleeḃay. Níɭeġu timi doreḃe mími, amiñadia ni- síninehe, nidolẽhe, mma momureḃuindo, neɭeɭe, aḃaniɭẽe aihaŋueġaɭeniḃunaa tultã neźaneɭe, neŝa. Mominii moo onedialemi kaña efia. Dõk aminidiamo, efiae díi meyaḃaneɭeɭe meñoanisohulaemi, adoniñasu níxunine komsa nuxuneebulẽ. Dorefieku muṗe niḃunaa eḃamimukiśu, ahaŋuġanae ñapi nilanima anisohulae otia mumukiśu nímuhuy. Totia nínee timi asohulaemi. Mómuinimuñauwa afiamiġaɭo waxunefiaruźanġen monimuɭie ekurã, wafiaruźa monimuɭie éfrigo, éfrigo mézoyaezoyamimi hani amooġo mínangiole « rire » amooġo ózii nafiaġaɭo ome ámusuġaġomimimimi, mómuñuumi sobubububo, ániḃe igrimas ni oriiŋi. Dõk efasõwa doo kañawa dóinidii. mugũġaɭo mimonumuhã dabor, aḃaan ni- ni- ni- ni- nidolemamo mma mumureḃado húhuhu aḃanileḃuɭẽ. amem yaŝeŋ défiadi ahaŋuee kareŋ memohãyaŝẽsa kúriga, kúfiġi défiadii nelaromelaa.